Altine mooy monday, talaata mooy tuesday, àllarba mooy wednesday, alxames mooy thursday, àljuma mooy friday, <noise> samedi mooy saturday, dimaas mooy sunday.